Mah, a raxon no â sò. Me figuo che saià perché o tesciuo o rexiste à l'ægua, perché o l'é fæto à unna forma differente... Va ben, insomma, no ô sò. A raxon no â sò. A respòsta no ô sò. Comme do resto tutte e domande che veddo chie, che no son bon à dâ unna respòsta.